ерніңді қызартып алып кірпікті ұзартып алып қалай құбылғансың
қолдан сызып қастарын қою қара шаштарың қандай сұлу жансың
таңдандым тосыла шын көркің осы ма
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан сұлулығың байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан гүл гүл гүл гүл гүл гүл әдемісің
мен сені танушы едім гүл алып барушы едім түнде талай бұрын
сыры бар көз көргеннің рас па екен өзгергенің мүлде қалай бүгін
тым ерке қыз едің бойыңды түзедің
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан сұлулығың байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан гүл гүл гүл гүл гүл гүл әдемісің
әдемі болып кетіпсің иә дегеніңе жетіпсің
көрген жанға бас шайқатқан гүл гүл гүл гүл гүл гүл әдемісің
гүл гүл гүл гүл гүл гүл әдемісің
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз нөл нөл
таңғы шоу
иә достар таңғы шоуды біз әрі қарай жалғастырамыз және жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына қайырлы таң және де жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол тілейміз
ал енді дәл қазір сағат тілі тоғыз нөл нөлді көрсетуде
жандос сейдалиннен біз жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонақтарымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
қайырлы таң студияда жаңалықтармен жандос сейдаллин
түркістан қаласының әкімі тағайындалды бұл лауазымға рашид аюпов кірісіп отыр деп хабарлайды тенгринюс тілшісі түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап
рашид аюпов қазақстан республикасы президент әкімшілігінің келісімімен және түркістан облысының әкімі өмірзақ шөкеевтің өкімімен
түркістан облысы түркістан қаласының әкімі болып тағайындалды делінген хабарламада
рашид абатоллаұлы бір мың тоғыз сексен бірінші жылы төртінші наурызда оңтүстік қазақстан облысы кентау қаласында туған
жоғарғы білімі бар мамандығы бойынша біліктілігі информатика бакалавры мемлекеттік басқару бакалавры және заңгер
солтүстік қазақстан облысында сексен азамат оралман мәртебиесін ұзартты
облыс полицейлер оралман жедел профилактикалық іс шара аясында тарихи отанға оралған азаматтар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
өңірде бүгінде ыхтияр хаты бар бес жүз отыз бір этникалық қазақ тұрып жатыр
тұңғыш президент биыл он алтыншы наурызда оралман мәртебесінің мерзімін өткізіп алған этникалық қазақтарға жеңілдетілген түрде қазақстан республикасының азаматтығын беруді тапсырған болатын
осыған сәйкес тәртіп сақшыларының міндеті оларға оралман мәртебесін созуға немесе алуға болатындығын
кейін құжаттардың дұрысталғаннан кейін қазақстан республикасының азаматтығын жеңілдетілген тәртіппен рәсімдей алатындығын түсіндіру
алматы облысы текеліде қайырымды жандар жеті баласы бар мүгедек отбасыға баспана сыйлады
көпбалалы жанұя отағасы сизеков александрға фирма смр компаниясының басқарушы директоры жанболат біржанов төрт бөлмелі баспананың кілті мен үйдің құжаттарын табыстады деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
көптен күткен баспаналарына қол жеткізген сизеков александр бірінші топтағы мүгедек ол жұбайы мельникова натальямен жеті баланы асырап отыр
наталья ағымдағы жылдың қаңтарынан бастап күйеуінің жеке көмекшісі болып тіркелген сондай ақ мүгедектік бойынша көпбалалы ана ретінде атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған
екі мың он тоғыз халықаралық замануи этникалық музыка фестиваліне дайындық қызуда
ертең басталатын нұр сұлтандағы музыкалық шоуға әлемнің түпкір түпкірінен әншілер жиналады
олардың арасында зимбаба республикасынан келген макумба және чилдо томас топтары мен аттас топтың мазамбик испаниялық фронт мени келеді деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
бірнеше тілде ән шырқайтын макумба ұжымында дәстүрлі және заманауи аспаптар үйлескен
сондай ақ африкада құрылған келген кунакс мазамбик испан орындаушысы чилдо томас шығармашылығында латын америкалық европалық музыка және төлафрикалық әуендер бар
фестивальдің өтетін орны ауысқандығы жайында еске сала кетейік музыкалық шоу енді экспо алаңында өтеді
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін қайта тыңдайтын боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда отыз градус күн құбылмалы нұр сұлтанда плюс жиырма үш градус жылы
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
бұл өмірде сеннен артық сеннен артық жан бар ма
жетеледің армандардан армандардан арманға
ұя салған от кеудеме от кеудеме дидарың
ұялаған барлық үнің барлық үнің таңданба
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған жолыңда жаным құрбан
бұл өмірде сені ғана сені ғана таңдадым
еркелеші мамық жаным мамық жаным жан жарым
ұйқы сұрап ұзақ түндер ұзақ түндер көз ілмей
сағынытып керге батты ау керге батты ау таңдарым
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
жалғыз өзім сені ойлап сені олап келемін
сағыныштан өртенеді өртенеді өзегім
бақыттымын болдым саған болдым саған шын ғашық
тағдырыма мәңгі айырма мәңгі айырма деп едім
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
еркелеп күле бердің сол менің тілегенім
арман болып ән болып жүре бергін
келбетің сағындырған құдыретің табындырған
жолыңда ай жаным құрбан
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
бүгінгі біздің қонақтар заман тобы және самал тобы
бір бір мүшесі келген екен мхм заман тобынан әсет қарабарин самал тобынан самал ермахан
иә баршаларыңызға ассалаумағалейкум күндеріңізге сәттілік тілейміз рахмет
көңіл күйлеріңіз қалай өздеріңізде бәрі жақсы ма
неге самал деп аталатынын түсіндіретін уақыт келген сияқты
иә сол мен де соны айтайын деп отыр едім
елдер ойлап жүр ғой самал жел сол үшін қойған шығар немесе
сендердің туған жерлеріңде самал деген мейрамханасы болған
давай самал дұрыстап түсіндірші ал самал
тағы да қайырлы таң і бұл ыыы кішкене кішігірім бір тарихы бар бұл самал деген атаудың
себебі жетпіс бесінші жылдары ыыы біздің әкеміздің тобы болған екен самал деген іхі жас кезінде
сол топтың атын самал деп қойдық содан кейін ііі мектеп оқып жүрген жас жігіттер ғой солар бір біріне былай келіседі
кім ең бірінші үйленеді ұлды болсын қызды болсын атын самал деп қояйық дейді
сенің әкең бірінші болып үйленген сияқты
ы керісінше басындағы үйленгендер қыз туған
біріншілер мысалы ы атасы қоямын дейді атын
сосын ешкім қоя алмай кеткен де он жылдан кейін сексен бесінші жылы мен дүниеге келемін
сөйтіп әйтеуір қойды ма
менің атымды самал деп қойған ғой содан ы осындай тарихы бар кішігірім он жыл үлкен жасым өзімнен
ал әсет сіздің атыңыз неге әсет
менің атым сол әсет болып тұр ғой енді
негізі менің атымды ерген деп қояйын деген
кім қойыпты мен әсет деп шынымды айтайын есімде жоқ
кім қойғаны есімде жоқ шынымды айтайын ұмытып қалыппын тіпті айтқан негізінде
ондай нәрсені есте сақтау керек қой негізі
қойған ғой енді үлкен кісілер қойған шығар
әжең қойған шығар әжең әжеміз қойды ма иә
ы заман тобының әндерінің сөзін жаттаймын деп мүлдем память мегабайт қалмаған
ал ііі жігіттерге тағы да қош келдіңдер дейік енді жігіттер і бүгінгі тақырыбымыз уәде беремін бүгіннен бастап өзіңізге қандай уәде бересіз деп отырмыз
аяқ астынан сондай ы тыңдармандарымызға қазақ халқына өздеріне бір уәде берсінші деп отырмыз
бәрекелді ойланып көріңіздерші сіздер қандай уәде берер едіңіздер бүгіннен бастап иә
әркім өз өзіне ме әркім өз өзіне иә
енді әсет сен самал үшін уәде беремін десең
жалпы мен уәдем өз өзіме уәде бердім сол уәдем жалпы орындалды кеше ғана орындалды
қандай уәде беріп едің қандай
кеше ы осы оразада осы оразада или оразадан кейін бір баспана аламын деп едім сол баспаналы болдым
шыныменде өте қиын жағдай ғой қазір деген өзі алматыда
сол әйтеуір аллаға шүкір алланың қалауымен сол баспаналы болып кешеден бері сол тойлап мейрамдатып
заман тобы және самал тобы бүгін бізде таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сан күйге бөленген айнымай қалған өлеңнен
өзіме ұнайтын бір айқын жалынменен келемін мен
биікпен төменнен таяздарменен тереңде
бір бақыт табарыма сенемін мен
басталатын арманнан
жүрегіммен таңдалған
оңымменнен солым бар менің де бір жолым бар
тек өзіңе арналған
тағдырмен таласпай ертеңгі күнге бал ашпай
өмірге ғашықпын асықтым уақытпен де санаспай
қайғыммен жараспай өкініп артқа қараспай
жолымда жүрсем деймін адаспай
басталатын арманнан
жүрегіммен таңдалған
оңымменнен солым бар менің де бір жолым бар
тек өзіңе арналған
басталатын арманнан
жүрегіммен таңдалған
оңымменнен солым бар менің де бір жолым бар
тек өзіңе арналған
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу ассалаумағалейкум заман тобындағы әсет қарабалин және самал тобындағы самал ермахан деген хаттар
ұйықтатпадыңдар ғой ассалаумағалейкум
енді ііі бүгінгі тақырыбымызға байланысты әсет қарабалин өзіне уәде берген екен иә үй аламын деп көлік аламын деп көлікті де алды үйді де алды
ал ы самал тобындағы самал ермахан өзіне қандай уәде береді екен
самал да уәдесі орындалватыр дегенсің уәделерім орындалватыр

мен де үй алып алдым іхі
иә әумин рахмет қарап тұрсаң радиода істемейтін адамдардың бәрі үй алыватқан
солай бұйырған шығар ы бір уәдем осы жылы машина алу керек болды іхі
а көлік жоқ па көлік жоқ осы уақытқа дейін
қандай алғыңыз келеді
көлік жоқ емес негізі самал көлікке жоқ болып тұр ғой
керек алу керек болып тұр осындай уәде бергім келіп отыр бүгін
енді қандай көлік алғыңыз келеді өзіңіз сүйікті көлігіңіз бар ма сүйікті көлігім жоқ
ондай сүйікті көлігім жоқ бірақ енді әсет айтып отыр ғой самал көлік
көлікке жоқ адам деген сондай сияқты иә бәрібір
сүйікті көлігі болады ма төрт дөңгелегі айналып тұрса
ол көмектесеміз ғой енді самал
иә самал мынау мынандай мынаны алғанда қандай саған жалпы деп
иә екі жылға бір жететін бе әлде бір жылға жететін бе
мынаны баспа деп пе
нұрхан қадырбаев бауырымызды құттықтап қояйық ол жігіт ақтөбе облысының мәдениет басқармасына бастық болып барған ғой
нұрхан естідік жалпы кешеден бері естіп жатырмыз құттықтаймыз шын жүректен бауырымыз
қойсайшы болды десеңші кешеден бері естіватырмын
кешеден бері естіп жатырмыз молодец і өсетін бала ғой өзі бұрыннан сол икемі бар
болатын бала
болатын бала несінен дейді ғой жаңағы болды болды түсіндік
ал енді өздеріңізде жалпы шығармашылықтарыңыз жайлы айтатын болсақ қандай жаңалықтар жаңа ән шығыпты иә бала шақтарым деген
кімнің әні кімнің идеясы кімнен ұсыныс түсті
кішігірім осы жайында айтып өтсем бұл әнді і серік сыздықов деген ағамыз бар біздің
а білеміз ғой ол ағамызды өзі өңдеуші өзі композитор
сол кісі сол ағамыздың артынан қалмай сұрап жүріп алған әніміз самал тобына берген негізі бұл әнді мхм
он жыл бұрын он жыл бұрын он жыл бұрын берген ән
енді ғана шығарып жатсыздар ма
ііі самал тобының орындауында болатын ол
содан бұл әнді ііі заман тобының жігіттері қолқа салып сұраған
сосын бұл жігіттер осы қазіргі нұсқасымен жазып бізге әкеліп тыңдатты ғой мхм
сосын тыңдатты да осындай бір ыыы идея айтты қосылып орындасақ қалай болады осы әнді деп содан келісе кеттік те
неге сонда сендермен қосылып орындаса аранжировка бесплатно ма не иә аранжировка студия жағынан
қазір әсетте ақша жоқ қой енді
жоқ аранжировканы жаздырып алып келдік наоборот
ааа серік ағамыз і өзі жазып берген бізге іхі біздер негізі заман тобы орындайын жатыр едік сосын осындай
неге самал тобына ұсыныс жасадыңыздар
самал тобынан ештеңені аямаймыз ғой жалпы
әй осы жігіттер көтерілсін дейміз ғой бұлардың еңбектерін біреу білсе біреуі білмейді негізі шынымен де
еңбектерінің бәрі ыыы сахнада болмағанмен еңбектің бәрі мына студияның ішінде сахнаға дейінгі істердің бәрін осы жігіттер істейді
қолынан мына он саусақтарынан бал тамған жігіттер
не деген сөздер мынау иә сондықтан самал мен нұрпейістің ыыы орындары бөлек біз үшін
жалпы өнерде емес былай өмірде де жақсы араласамыз
бірге басымыз ыыы қонақтық болсын қуаныш қайғы болсын бірге жүреміз
самалдан сұрайық самал әсет өнерде емес өмірде де жақсы араласамыз дейді сонымен келісесіз бе келісе беремін
үйленбей тұрғанда бірақ күшті араласатын едік
жоқ просто қарындастарын алып алып едім ғой
ұят қой қайнағалардың үйіне қалай бара бересің өзі
жоқ қайынағаларыңды үйіңе шақыра бермейсің бе жоқ қайынағалардың үйіне қалай бара бересің
енді шақыруға болады
неге енді потому что бұлар меннен бұрын үй алды да мен көп баратын едім ғой
осының бәрін түсіндіріп отыру керек пе жаке
енді әсеттің үйіне көшіп барып алмайсыңдар ма енді бұйырса келеді ғой іхі
самал тобын бірінші рет естіп отырмын дейді мінекей жаңа әсет те айтып отыр бұл жігіттердің ыыы сахнадан тыс жұмысы өте көп деп
қайырлы таң жолдасым екеуіміз қосылғанымызға отыз жыл болды жақында ән мен әншіге де ұзақ ғұмыр тілеймін
күйеуіме сый болса шіркін екі билет концертке алматыдағы концерттерінен қалмаймыз рахмет дейді
әдемі сұрақ қойыңыз ыыы бүгінгі қонақтарымызға
ыыы жасик екеуі қызыл жүрек болып отыр ғой бүгін
ассалаумағалейкум ағалар қып қызылын ай алғашқыда үш жігіт еді ғой самал тобы не болған дейді
иә алғашында үш жігітпіз бірақ ыыы арасына екі жыл сайын өстіп ауысып тұрамыз десең
қазір екі жігіт болып қалып тұрмыз ы белгілі бір себептермен ммм деген сияқты
енді болды екеу болып қала бересіздер ғой иә
жоқ белгілі болғанда сіздерге белгілі шығар
ақжан деген досымыз ыыы үйдің жалғыз баласы іхі
біріншіден біріншіден сосын ыыы немелерін сағынады ата әжесі деген сияқты
екіншіден бұл екіншіден біз енді қазақ деген жаңа
үшіншіден ыыы самал тобы болып жүріп бітірген түгің жоқ қайт ауылға деді ме
ііі енді қазақта сөз бар ғой әке шешенің сөзінен асып қайда барамыз деген іхі
сол кісінің разылығын алуды көздеп ауылға кетті енді

а сонда ол жігіт үйін сатып есесіне самал тобындағы самал заман тобындағы әсет үйлі болып қалды иә
сол бір үйдің ақшасын екі үй алып алғансыңдар ғой
ал тамаша жігіттер жарайсыңдар дейді енді дегенмен ол жігіттің істегені дұрыс екен депті мінекей иә
әсет тұрып амандасасың ғой деймін қандай ағаларымыз қосылып отыр
тұрып бір ассалаумағалейкум деп қой енді уағалейкумассалам
дастан әртіс қой а дастанжан
самал ермахан әсет қарабалин таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жүрегіме жыр тұнады сені ойламас
жанарымда мұң тұрады аңсап жүрек ғашығын
кернеп бойды сағым күш ұшырады ғарышқа
ойды бөліп сағыныш жетелейді алысқа
оу сені іздедім оу
ұшқан құстай самға үміт отын жалға
оу сені іздедім оу
көзім тағыт таппай сенсіз таңып атпай
көк жүзінде құлпырады ақ қанатты ақ құсым
өмір сыйға толтырады басқа қонған бақ құсым
шырай беріп шапағат гүлденеді көңілім
сезім сыйлап махаббат түрленеді өмірім
оу сені іздедім оу
ұшқан құстай самға үміт отын жалға
оу сені іздедім оу
көзім тағыт таппай сенсіз таңым атпай
оу сені іздедім оу
ұшқан құстай самға үміт отын жалға
оу сені іздедім оу
көзім тағыт таппай сенсіз таңым атпай
оу сені іздедім оу
ұшқан құстай самға үміт отын жалға
оу сені іздедім оу
көзім тағыт таппай сенсіз таңым атпай
көзім тағыт таппай сенсіз таңым атпай
жарнама әбдіжаппар әлқожа алтыншы шілде нұр сұлтан қаласының циркінде оригиналсың атты жаңа ән кешіне шақырады
кеш қонақтар роза әлқожа және очоу басталуы жиырма отызда
байланыс телефоны сегіз жеті жүз жетпіс жеті екі жүз жетпіс сегіз тоқсан тоғыз отыз үш ал сен оригиналсың
пантогров продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда әлемдік этно жанрының жарық жұлдыздары еуразия жүрегінде ашық аспан астындағы керемет музыкалық шоуда бас қосады
зе спирит оф еуразия екі мың он тоғыз бесінші және алтыншы шілде нұр сұлтан экспо аумағындағы жазғы сахна
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенгрифест нүкте ком сайтында
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
музыка индустрия саласындағы тәжірибе алмасуға арналған алғашқы кәсіби платформа
еуразия мюзикхаб екі мың он тоғыз төртінші бесінші шілде нұр сұлтан уйндам гаден астана қонақ үйі
еуропа мен азияның он бір елі спикерлерінің сессиялары мен дәрістерінен тұратын тәжірибелік конференция
әлемнің мықты музыканттарының шеберлік дәрістері мен шоу кестері уолд мюзик жанрының нағыз майталмандары еуразия құрылғының орталығында жиналады
еуразия мюзикхаб екі мың он тоғыз төртінші бесінші шілде нұр сұлтан уйндам гаден астана қонақ үйі
нұр сұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен еуразия мюзикхаб шарасына баспасөз өкілдері мен қатысушыларды тіркеу еуразия мюзикхаб нүкте ком сайтында жүргізіледі
сулпак ұсынады сүйікті астана күніне бесі мен сегізінші шілде аралығында елімізде барлық сулпак дүкендерінде сіз үшін жиырма төрт айға дейін бөліп төлеу
қалаған техниканы алдын ала және артық төлемсіз жеңіл сатып алыңыз жиырма төрт айға дейін бөліп төлеу
сулпак артық шығынсыз мерекелік сатып алу
қымбаттым демалысқа тартып кетсек қайтеді жақсы болар еді бірақ қымбат қой балалардың оқуына пәтерді жөндеуге ақша жинау қажет
сбербанктің депозиттері екі еселенген сенімділік және жылдық он үш бүтін оннан бес пайызға дейінгі тиімді мөлшерлеме
ақшамызды сақтаймыз да көбейтеміз де әрі демалысқа да жетеді сбербанк депозиттері сбербанк нүкте кизет
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс три желание беретін миллионға асық
сүйіктіңізге самсунг гелакси эс он немесе эс он плюс сыйлауды шештіңіз бе
онда сіз сулпакта сонымен бірге өзіңізге сымсыз гелакси батс құлаққаптарын сыйлайсыз
самсунг гелакс эс он флагмандық смартфоны бар болғаны екі жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз тоқсан теңгеге қосымша керемет сыйлық
флагманмен рахаттаныңыз жазды тыңдаңыз және артық шығынсыз жүріңіз сулпак
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
әсет қарабалин заман тобы самал ермахан самал тобы ақбибі хамидолла жұлдыз фм радиосы таңғы шоу жалғастырамыз
былай дейді әсет самал екеуіңізге сұрақ мхм яғни заман тобына және самал тобына мынадай сұрақ келіпті
қайрат нұртас ернар айдар олар концертте костюмін шешіп лақтырады сіздер не лақтырар едіңіздер не лақтырып жүрсіздер
әсет мен ештеңе лақтырып көрген жоқпын ау
ондай енді
енді елестетіп көрші енді лақтыруға болады деп ойлайсың сахнадан ыыы өздерінің тыңдармандарыңа жанкүйерлеріңе
кейбіреулер орамал лақтырып жатады ғой
мен бе әсет сен танбурин ұстайын деп жүр едің ғой ы кенжібектікіндей музарттағы
жалпы ондай ойламаппын енді ондай енді біреудің жасап жатқан манағы қылықтарын қайталап жасау кішкене енді біртүрлі болатын сияқты
бірақ ол енді бірақ адамның әр өзінің ниеті ғой шыныменде жаны ашып манағы
ал өз жанкүйерлеріңді тыңдармандарыңды қалай қуантар едің енді әнмен қуантамын басқа ештеңемен қуанта алмаймын екенмін
жалпы жақсы жаңалық әнші деген енді
ы әнші дегеннен шығады баяғыда біреу деп пе
әнші болғаннан кейін осы ыыы елімізге манағы бар әнімізді жүрегімізді салып әнімізді шырқап жүргеннен кейін әннен басқа енді басқа не керек деп ойлаймын тыңдарманға
сондықтан жақсы әнімізбен ыыы жақсы сөздерімізбен жақсы сұхбаттарымызбен жақсы жаңалықтарымызбен жақсы бейнебаяндарымызбен қуантсақ соның өзі тыңдарманға жеткілікті деп ойлаймын
енді мына баяғыда бір
самал тобы мхм тура осы сұраққа жауап шапкамды лақтырар едім ше
шапкамды ма шапкамды лақтыруға әсеттің сөзіне қосыламын ең жақсы халыққа сыйлайтын ол
ғибратты бір өнегелі сөздер болса бір бір халыққа кішкене болса да пайда алып келетін деген сияқты
былай дейді ііі құрметті самал ағаның түр тұлпатына қарап көздеріне қарап көзім тоймай отыр
мультик кейіпкері сияқты мультик қой мультик дейді самал
і самал кепкасын лақтыратын шығар дейді әсет мырза тоқал алуға қалай қарайсыз және жақсы көріп қалсаңыз не істейсіз
енді мына сұрақ енді
жалпы бұл сұрақ
үйдегі адам есіңе түсіп кетті ме
ы жалпы енді тоқал алуға әзірге ойда жоқ жалпы оған шама да жоқ болып тұр қазір
үлкен үй ме қанша бөлме
жаке ол жағын енді мен шынымды айтайын ол жағын ойламаппын да ол жағын
саған ғашық қыз ыыы осы сұрақты саған ғашық қыз қойып отырған
енді тоқал алуды ойламаппын
ойымда да жоқ тоқал алу деген жалпы енді қазір деген тек отырыс та отырыс бірдеңе болса әйтеуір тоқал сондай әңгімелер болып кетті ғой болмайтын әңгімелер
оны алу керек алғаннан кейін айтпай алу керек қой да
аласың ба үндемей ал болды ешкімге айтпа өзіңмен өзің ол да бір семья ғой енді былай қарап отырсаң иә
иә яғни ыыы құрметті тыңдармандар біз білмеуіміз де мүмкін ешкімге айтпа деп отыр ғой
әсет қарабалин самал ермахан таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сағындым ғой дедің ау жаным маған
бұлт көрдің бе таулардан мамырлаған
сол менің ақ жанымның ақ жалыны
аулақта ауылымнан дамылдаған
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
естідің бе аспанның күрсінгенін
сол менің саған деген тылсым демім
ұйықтап жатса оянсын ояу болса
күңіренген жанымды білсін дедім
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу әсет қарабалин самал ермахан бүгін бізде қонақта жалғастырайық
былай дейді мұрын тестірген дегенге жалт қараппын дейді недеватыр жігіттер
ііі шөпке аллергия болмаса түйенің жантағын алып иіскеу керек біржолата кетеді артық милар бірақ ішкі алаңсыз тазаланады дейді
қалай қалай түйенің жантағын алып иіскеу керек екен
сен көрдің бе самал көрдім
қалай болды жақсы болды біразға дейін
микрофоныңызды жоғары жақтан киіңіз
і әсетке тоқал деген әңгіме тұмаудан да қатты тиді ғой деймін дейді ой жаман жаман
аллергиясы басталып кетті сразу
мен өзім тоғыз жыл бұрын уәде бергенмін дейді сол кезде жүз бес килограмм едім қазір жетпіс бес болдым ешқандай дәрі фитнес болған жоқ тек қана тамақты шектедім дейді
иә иә бар дұрыс өте ең дұрысы осы сияқты ғой
ал жігіттер ііі сахнада жүрсіңдер ғой енді сендер толмау үшін не істейсіңдер
мен ііі менің бір пайдаланатыным бар ең жеңілі планка деген нәрсе бар ғой
күнде істеп тұрсаңыз
қанша рет қанша уақыттан тұрасыз отыз секунд
төрт минутқа дейін жеткізуге болады бір айда
үстіне қоса бересіз күнделікті
қазір қанша тұрасың планкіде сол төрт минут
арасында демалып демалып тұрамын бірақ
ауызашардың хит екенсің ғой онда
төрт минут дейді төрт минутке дейін апарасың
неге жеңіл неге аз
сіз өзіңіз тұрып көрдіңіз
он бес минут та тұрдық қой біз мынаны қара бірінші орынды сәкен ағамыз
сол ғой айтып отырған ауызашардың хиті екенсің ғой
биылғы жылды кім алғанын білмеймін
биылғы жылды кім алған сияқты қайрат алған сияқты меломан
таңды жұлдыз фм нен бастап жұлдыз фм мен ұйықтаймын сіздерге рахмет дейді
түйенің өзін иіскесе де болады дейді
заман тобы соңғы уақытта ескі әндерді қайта өңдеп шығарып жүр алғаш кезде дүркіреп өз әндерімен шығатын не болды
так не болды десе қазір
қазіргі уақытта жалпы ескі әндерге жететін ән қалмады ау деп ойлаймын
сонда ән жоқ болып отыр ма ііі иә бір дұрыс әндер жетпейатыр
сондықтан енді ол ескі әндерді неге орындаймыз неге десеңіз ескі әндерді шыныменде бір тыңдағанда құлаққа жағымды
сөздері де бір тіпті бір бұрмалап бір айтудың да қажеті жоқ
оған бір милизма тығып бір оны өңдеп иә әдемілеудің қажеті жоқ мхм
тек өзіңнің мына алланың берген дауысыңмен әдемілеп орындап шықсаң халыққа тез жетеді де
енді ескі әндер демекші манағы мен деп ойланы деп айтып қалған шығар бізде былай қатты ескі әндер жоқ көбі жаңа әндер бізде ескі әндер жоқ
самал тобының ғашығым әнін қойыңыздаршы дейді хит қой хит
бұйырса қоямыз қоямыз
әншіден басқа қандай хоббиі бар екен дейді
қандай хоббиіңіз бар сіздің
ств арнасы түсіріп жатыр бүкіл қазақстан көріп отыр инстаграмнан бүкіл әлем көріп отыр
мен прямой эфир көріп
аптасына екі рет футболға барып тұрамын мен оны жақсы көремін мен шынымен де
сол сіздің хоббиіңіз жалпы иә
ал самал аға сіздің хоббиіңіз қандай
студия ғой менің хоббиім әсет дұрыс айтып отыр студия ғой
жалпы ән былай группа әншілер деп неғылмаңыздар
самалды былай самалдың әндерін ы былайға ыыы хит әндері көп
сол туралы айтып келе жатыр едім ғой самал тобы ретінде немесе і заман тобына ұлықпан ағамен бірге жұмыстарыңызды ғана білеміз де иә иә
басқа жұмыстарыңызды білмейміз қандай
композитор ғой самал деген
кімдер орындап жүр қандай әндеріңді ал айтшы басынан бастап
бір санаулы әнім бар бір төрт бес ән соның ішінде бір жақсы таралған ішінде екеуі шығар
біреуі ғаділбек жанайдың і күзгі жаңбыр деген әні
і меломен тобының о махаббат әні қосу алу осы ән біздің ән
тағы да бір сондай бір санаулы тағы бір екі үш ән бар болады
негізі артық айтып қалды негізі көп әндері
алмас кішкенбаевтің әні қалай еді
қаншаға шығып жүрсіңдер
қайда тойға шығамыз ғой
мына жерде хаттар келіп жатыр ы заман тобы тойға қымбатқа шығады екен
о ол жақсы ғой
әсет қарабалин самал ермахан таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама
осы жазда көптен күткен фильм әлем кино сыншыларының ең жоғары ұпайын иеленген
кан фестивалінің бас жүлдесін жеңіп алған
төртінші шілдеден бастап чаплин синемас кинотеатр желісінде
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
адамға бақыт керек бақытқа уақыт керек арманға жету үшін
дүрсілін әр кеуденің жаратқан әр пенденің естиді өтінішін
күлімдеп терезеңнен атқан таңым шуылдап достарыңмен шаттанғаның
табаның жерге тиіп тұрсаң аман осы ғой шынымен тапқан бағың
аспанда күн керілсе тамаша қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан өмірде бірге жүрсе бірге жүрсе тамаша
аспанда күн керілсе тамаша қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан өмірде бірге жүрсе бірге жүрсе тамаша
байлығың ақшада емес алтында басқа да емес жүрекке жинағаның о
асқақтап көкке жетпей жақынды өкпелетпей адамды сыйлағаның
жолдасың жаныңдағы ай адал болса ата ана сүйген жарың балаң болса
жалғанда бақытсызбын дей көрмеңдер ағайын туғаның аман болса
аспанда күн керілсе тамаша қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан өмірде бірге жүрсе бірге жүрсе тамаша
аспанда күн керілсе тамаша қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан өмірде бірге жүрсе бірге жүрсе тамаша
жұлдыз фм де таңғы шоу
тамаша әнін самал тобының орындауында тыңдадық жалғастырайық
өмірқұл анязов ағамыздың сұрағына тікелей эфирден жауап берсе екен
самал ермахан бауырымыз өмірқұл анязов ағамызға бір ән уәде берген екен ол ән әлі бітпепті ән не болды
прямо уәде кезінде ме уәде деген тақырыпқа ма иә
өмақа әніңіз і дайын тұр куплеті бірақ сәл шикілеу болып тұр сол өткендегі айтқандай азғантай күте тұрыңыз
енді қайырмасы дайын ғой бастысы дайын бастысы қайырмасы дайын айтып берші ал

арыс қаласынан жалынды сәлем казақ елі дейді уағалейкумассалам сіздерге
ііі былай дейді әуелетіп бір кішкене болса да жанды дауыста бір ән орындап берсінші самал мырза

менің бір жақсы көретін әнім бар ұлықпан ағамыздың сол кісінің әнін айтып бермесем кішкентай басын
таң шолпандай жарқыраған жансың биік айдан бағаң
сендей жанды жолықтырған қандай тағдыр қайран маған
жүрегімде сенің үнің көңілімде жалғыз өзің
мөлдір сезім сені ойлаумен қалмады ғой менде төзім деген
жаным менің деп
әсет осындай бір
ұлықпаған ағаның әндері жалпы өте керемет қой тамаша ғой тамаша анау поппури бар ғой біздегі иә
кінәлама мені
сол поппуридағы бір жерін ақбибі күшті
жоқ анау жерін күшті айтушы едің ғой
сол жерін иә жақсы айтамыз
біз мына композиторлар өте бақытты жандармыз өте бақытты жандармыз одан кейін соңын күшті айтады өмір өтеді
жол жетелейді арман мен мұраттарға
достар былай істейікші жаңа әсет шыққысы келіп отыр еді шығып келсін
біз ән тыңдайық жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
өмір өзен жылжып аққан толқындары соғып жатқан жағаға
өмір уақыт зырғып жатқан сол уақытты тоқтатуға болады ма
өмір жүрек дүрсіл қаққан тулап жатқан сыймай сенің кеудеңе
өмір сынақ өмір тағдыр ширататын тезіне салып пендені
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол